Io mantsy tsy de sarotsy loatsy aloha gny fanova sôsy curry. Ah gny anombohan'anazy angamba maka tegna menaky, ah ampidiry agnaty lapoaly, avela ho may, tetitetehy gny tamatesy tongolo tongolo lay, ah sy gny hafa. Ah asia, ino koa izy tiky, asia ah sakaviro. Da io tetitetehy aby amizay da afangaro agnatiny ao, ah endasy miaraky amy menaky may igny, de asia raha hafa aby fagnampiny koa. De zay, zay gny fomba fanovanan'anazy.